أحب أتكلم عن مواظيع السفر لأنه أحب أتكلم عن الاماكن الجميلة اللي أبغى أزورها، وبعد <hesitation> أحب أتكلم عن القراءة لأنها تعكس شغفي وأحب النقاشات عن الثقافة لأن فيها إالهام وأفكار جديدة، وبعد أتكلم <hesitation> أحب أتكلم عن الأصدقاء لأنه دايما يرفعوا معنوياتي.